जे पुरी होइना पुरी एक ए होन एनुका शांहु। जे धरतीच जांदी हर्चे तो एनुक जे कुनी तेयिके देखी भी पांडे तो या तो तेनुक अपने अंधेरे नेंदे ते। हां तेनुक मार भी सोनको ते। मर्दे जो हनुते से बैंक बैंकिंग होन देखनोक।